Binessunii hinjiray, biness kun raarea, raarenii halkanii ir won ishia midafetiey, woishin sagale borbadaatia, woishin laffir maratia, aban lillah halkan ujji kab ishiay lafir marte kool ishia sunin biness kakabetti biness akan nyaatiey halkanin ishin ujji won ishia yoote halkan midafeeti.